القوة البدنية تعطيك قدرة على مواجهة التحديات والقيام بأعمال شاقة بسهولة، وتكون قوي في أي موقف. التحكم في الطقس يغير الدنيا حواليك، تقدر تجلب المطر إذا كانت الأرض عطشانة أو توقف العواصف. أنا أفضل التحكم في الطقس، لأن تأثيره يشمل الكل ويغير الحياة بشكل أكبر، خاصة في عالمنا اليوم.